<hesitation> Sauce vinaigrette amin'ny salady e <hesitation> vôlohagny malôngany sasana- sasana tsara be mo ko salady e atao madio tsara tegna tsara aby izy koa ilo- ilomagna agnatiny amin'ny sur'eau de avake ndraiky e tonga de manetitetiky tongolo izaigny antegna igny ataon-tegna <hesitation> vinaigra miaraka amin'ny menaka hely e, asiagna sira, siramamy hely e de avake aminjay alain'tegna zaigny kôfa itan-tegna madio tsara be i salady igny titehigny tsara izy de tsy atao madiniky e, atao antonontonony arak'ilay itiavan-tegna agnanjy e de afangaro i tongolo misy vinaigrety.